Fomba fampiasan'ny piso i volom-bavany anh, <hesitation> raha ny tegna marina piso anh sy mifofogna amin'ny orognananjy karaha biby jiaby fa am'volom-bavany igny hifofognany hoe zany misy voalavo arÿ, de amin'iny koa ahafantarany hoe misy fahavalo nandeha teto na misy fahavalo ho avy izany.